ब्वोलदन छिन किकीड़ूं कू भी आपस मां बात कनौ एक अलग तरिका व्हंद। कभि क्या व्हंद सि के आवाज ते निकालदन छिन। कभि तूंका गात मां प्रकाश उत्सर्जित व्हंद, कभि वो शरीर से अपणूं रंग निकाल्दन छिन। कभि ब्वोलदन कि कुछ रासायनिक गंध जनसि इस्तेमाल भि करदन एक दूसरा दगड़ि बातचीत कनौ ते। त कुछ कीड़ा क्यां व्हंदन कई बार भौत तेज से चमकदन। त ब्वोल्दन छिन कि सि कीड़ा ज्वो नर कीड़ा व्हंदन, सि आमतौर पर मादा कीड़ा ते आकर्षित कनौ ते चमक छ्वोड़दन छिन। बातचीत कनौ ते।